<hesitation> amrak innau ina wana maun, ya nis ni <hesitation> afaton ni faina idiba ya ina wana maun ya hala dari anas sampe botam, ya ati yak ni watafam, ya <hesitation> susubera leu amana lalna <hesitation> akotea <hesitation> lak esen <hesitation> yak tafate, yak kuswate, <hesitation> ya takwa hoan, alekeya <hesitation> se <hesitation> ya esel lek aiwa ne meun, adou afwim te, esen bibe meun, ya huna huan, ya bisra eseni meleloi, ya <hesitation> hoko, ya uma wai ya hoko <hesitation> ya eseni ya kufaya, ya sabahoan yak maitua'i dini. Yaka <hesitation> anu buna hoba yak te wama yakin'e menu yak koto hafa ana manu nok lai tar watafa, <hesitation> tari nawa anin <hesitation> amana lalna, yaka he tarina wanana mana lalna barang tanis <hesitation> ni tra aife ni. Le yak watoi ya ka ye nanti niko bebe le, amai tara ina wan suda kotita. Aku wote <hesitation> afouk kuan <hesitation> amala lekea. Aku wote mansi si forok, ado ado <hesitation> hoan <hesitation> abate nia aku wote sika yakesi ni meun abatele keya, biar <hesitation> suk nina mahun ya hala fole, ira ale keya <hesitation> sampe nufaya. Ya uma na'a, ya huna ahelo toka nalala, akaisef, <hesitation> amra ya tak <hesitation> lek eiwa ni hoan nia ote lota <hesitation> ailan tote meun, ote weka kau maul, we ku kan <hesitation> ama anna <hesitation> awute ya tana ye san ama nirai helama ya hunan nira aisani meun, adotuk <hesitation> nira wan ya laki. Ya esalfu na kufaya huan, yahu mana hu manai inam, ya subera dakdak, aku wote mo <hesitation> aku wote luman sia lewat tuhan <hesitation> aba fakse <hesitation> you saja yaka isnaina <hesitation> yak. Esansa we ku kan ra <hesitation> ahuano le yak freniaka he. Yaka anu lak na amba yaka tewa inok lai asa laya amano ya kira lalayano yak neni aka aubaran nok udak leulay yaka he.